Një nga le differenze më të dukshme ndërmjet zebrave dhe kuajve është culurin: zebrat kanë strisce unikë të zezë dhe të bardhë, ndërsa kuajt mund të kenë një culur gjith gualu o a macchie.